أعتقد إني أقدر أكون تحت الماء لمدة تقريبا من ثلاثون إلى خمسة وأربعين ثانية، على حسب مدى إرتياحي وقدرتي على التحكم في النفس، بس كتم النفس تحت الماء يعتمد كمان على التجربة والتمرين، بعض الناس يتدربوا على كتم النفس لفترات أطول.،لكن بالنسبة لي أفضل <hesitation> أطلع على السطح بسرعة إذا حسيت بعد م الراحة عموما السباحة تحت الماء تجربة ممتعة، لكن السلامة أولا.